Iggan mi jooɗoo nder duuniya, nder duuniya ɗum, walaa talakaaku. ngam to talakaaku woñaama, ɓillaaji duuniya kam nde’i, duuniya heɓa seyo, duuniya heɓa haarannde, duuniya heɓa joonde jam, duuniya alae kaɓe.